Epulo ndono ondaala okuli yamukula teti, monkalamwenyo handje onda pewa lela omayeleogendji kaantu oyendji ngoo tandi vulu okudhimbulukwa, ondaala oku tameka nalimwe ndoka, onde luuva tali popiwa komusita, ngaye onde luuva natango kaakuluntu yandje manga inandi ya kosikola ndjino hoko tshi putudhilo otshinene, andi dhimbulukwa omvula ndili momvulahandje ontiyali kotshiputudhilo tshandje otshi nene, eyele ndoka nda pewa kaakuluntu ondono nkutya; alushe kalunga shoka eku nine ihe tshilipo, eyele ndoka andi dhimbulukwa momvula handje ontiyali inandi tshi, iandi tshi ninga lela nawa miilongwa yandje, ondali nda ndopa otshilongwa tshandje tshimwe shoka tsha kalithandje konima, ngaye nee mpono okwali te dhengele aakuluntu kegumbo teti aye, ngaye huno ondaala okuzako ina ndaala we shaashi oh, aakwetu mba nda tameka nayo otaahi komesho yo otaa thigi ndjepo ngaye ondi wete ne ndafa kayishi ngeno ondumbo, ondumbo ndjiya ombwaanawa kutya oh aantu nda tameka nayo otaahi komesho maala ngaye andi kalako nima, ngaye andi dhengele aakuluntu kutya aye, ondaal okweetha osiko shaashi andi thigwapo, ngaye inandi hala oku kakala ndina ongundu hili konima shaashi, ondamona nkene naashi kwali ndili posikola handje ndjiya ho pevi aantu kwali haya kala yuuvite nayi nagye oteti aaye Oku kala ndili motshikonga sho tshoku ndopa, ngaye andi tala ne keyele tumbulo ndiya ali alombwelelendje kutya kalunga sho ekuninepo ihe tshilipo, ngaye andi mono kutya andi tsikile ike, andiipe ike omukumo, andi galikana omuwa gwandje shaashi shoka eninendje ihe tshilipo, shaashi shoka tshili komesho, pamwe okwa ndopithandje owina opo shaashi shoka tshili komesho kanditshi kutya otshee, ngaye andiipe omukumo ngono kutya nduuvu tsikila ike, tsikila ike shaashi omwa gohe sho ekunine komesho natsho otsho sthoopala, sho eku ninepo ihetshi lipo, eewa, nagaye andi tsikileko nalimwe kwali ndeli lombwelwa komu mwameme mati gandje ngu alandulandje, shaashi ngono ohe omuntu gumwe nda kala, ohe ofelende, ngono ohe kuume kandje omunene monkalamwenyo handje, ngono ne okwali alombwelandje kutya ngele owaadhika kuudhigu, ino pumbwa okusholola ike ethimbo ndoo, owa pumbwa ngaa oku kala toka mbadhala, toka mbadhala, sigo ompaa ngaa ne toka mona kutya aye, nde okwali a lombwelandje kutya ngeenge owaadhika kuudhigu ita tshiti ike sholola ethimbo ndoo. owapumbwa ngaa okukala tohi ndee tohi ndee toka mbadhala toka mbadhala sigo ompaa toka tala kutya oto ningipo ngiini, shono okwali, ondaala okutshi faathanitha no- no- nethimbo limwe kwali, kwali ndaala oku landa ongodhi Ngaye ne ethimbo ndono shi kwali ndaala okulanda ongodhi, okwali nda tuma iimaliwa, maala iimaliwa shondeyi tuma ngaye ongodhi kandi hina, ethimbo ndono okwali ne, ngaye okwali ne ndapanda shaashi okwali tatu landa eengodhi dhino dhetu dhopa tshina nena shaashi okwali ike ndina ongodhi himwe hili po ngino ho thatha ike, nagye okwali ndaala ongodhi ombwaanawa. shi ne kwali nda panda ngano, otsha ningitha ndje opo ndi ninge etokolo ndino ndi tume iimaliwa, ngaye ongodhi inandi himona, shono otsho ne, ngaye andi mudhengele, sho ndemu dhengela ote lili shaashi shi ndakala tandi dhengele omuntu ngu nda tumina iimaliwa ita kuthapo, onamba handje okwali ehi teta mo, sho taandi mudhengele itahi piti okwali ehi teta mo, ngaye andi ningile omumwameme mati kutya aye dhengela omuntu nguno ngaye ongodhi handje itahi piti ngaye ondemu tumina iimaliwa, kwali ngaa twa popya kutya aye, otandi mutumine otshimaliwa he atuminendje ongodhi ngeno ngula, ngaye uusiku mbono onda lala ne tandi tala komalungula, okwali nda panda shaashi otandi mono ongodhi ompe, opuwo omuntu nguno ongodhi handje okwehi tetamo, ngaye otandi dhengele ne omumwameme mati kutya aaye, kamufe otshiima shino aye, otandi kemu dhengela kutya otshiima shino aaye, onda kala nale tandi, monkalamwenyo handje onda onda onda taalela nale omashongo geli ngino ndele natango shino tshandje kwali ndetshi pandela nawa atshi ningindje Opo ndikale nduuvite ngino, okwali lela nduuvite ndaala okusholola, he ota lombwelendje kutya aye ino sholola komaudhigu gethike mpono, kuuyuni natango okuna omashongo gamwe omanene, otshimaliwa ohatshi vulu oku moniwa, ongodhi oha hi vulu oku miniwa ino pumbwa okusholola ethimbo ndoo, natango ngashi ngaa nda popile kutya otshimaliwa oto vulu okutshi mona, nongodhi otahi vulu okumoniwa, shaashi okwali ndina nomadhilaadhilo gokwiikutha omwenyo shaashi okwali nduuvite kutya okwali okwali <hesitation> iinima oyindji ya kala tayi holoka monkalamwenyo handje yafa ngaano yoku kala tandi uvithwa nayi, okwali ne nduuvite kutya shino otsho tsha shugunina monkalamwenyo handje, ondaka kwatwa noko madhilaadhilo gokwiikutha omwenyo, opo ne ta kala ta lombwelendje, keesiku ne lyakalunga ota dhengelendje, ino pumbwa okusolola, mbono uudhigu uutshona, he ta popi ngaa natango kutya iimaliwa atu vulu okuyi mona, ongodhi otahi vulu okumonika, maala omwenyo gohe nge owe gwiikutha opuwo nangano, omwenyo kuna we kutya oto kegu kutha peni, otsho tshiima ndakala ogo omayele gamwe ndakala noku longitha monkalamwenyo handje nasi ngaa konena ndji, shaashi ngashi ngino tandi popi, onda mana osikola handje, maala ogo omayele nda pewa kaakuluntu yandje, nokaasita nokaamwameme yandje nda kala noku galongitha monkalamwenyo handje, noga kwathelandje lela.